Ta kui ta kuiyuko tana kini xatanini koin ho o on. yuku chí nrida ikutia janta naditai tachi ta ho o on. xadintu ho o on. ña nruiyo, xanaditao tachio ñaaa natural yochi inga xhian ta kini ho inga noña tayota mini vida ngu ho o on. ña nrá kuito yo nridayo nridayo tachia vidaxo tachia ho o on. ña orui vio nrida ikutiajan ha kutan sentir animao bien contento chí ho o on. kuio kui yuku no xhikano ta kinilaviho ta nrida kitoyo ta xhinreto mio xhiretón animao ta nreton pulmonxó ta reton nida ikutiña ña xa o tachiton ho oxigenoton ta nridajanta kini vii ña ho o on. nruyó iin yuku chí mini ho o on. ña naravi kixao mini ña viko ta kinivii nra arbolxo ña nritatón ta kui yukuton ta nreoton ta kini di ho o on. res respiro nrivao.